<hesitation> ho o on. xakoa ta kichí ho o on. ti anria nani kitijan du xakoa ta kichi iin ti- ti'la kano ña kannri chinti gavilan, kiti xakoa a tinti chón, ha ho o on. dú nruhuavii jan ta kiti xakoa ta tinti chón a ho o on. nguae nrigu ingati nrigu ingati <hesitation> nri kitijan ni jan yu.